so mootawa maa ko taayaji mbonni, sai shornaa jakwal e len ɗonto ngiɗɗi efta, ndem mbaylita joongo maajum naa un effti.